Inson avvalambor o’z jonini saqlashi kerak. Va <noise> o’zgalarning, hatto hayvonlarning joniga ozor yetkazmasligi kerak. Lekin inson va hayvonning jonini solishtirish noto’g’ri fikr deb hisoblayman.